احنا يوم كنا صغار كانوا أمي وأبويي يهتمون في المدرسة واجد، فما كنا نقدر نسوي روحنا مرضة ولا شي عشان ما نروح المدرسة. أ- فحتى لو- حتى يوم كنت مريضة كنت كلش ما أبغي اني ما اروح المدرسة أو أغيب، لأن يعني تصير بدوني بعض الحصص المهمة. فلا، ما سويت هذا الشي من قبل.